Ela kúxen e <hesitation> e e jnⱥⱥ’ dsa i üú’ ´myy’ kiä’ guoo ere üú’ ráa’ ‘mýy’ xé’n re tⱥⱥ’ rá’ juⱥ’ juý xi nǿǿ xin juý e juⱥ’ juý xi nǿǿ jö jóo’ ku jlí’ ‘myy’ kiee jnaá’ jötu madxi lii la’ bájö, jö la uɇɇ kú jlí’ jöba re ´¨uú’ rá’ jö, re nǿ ráa’, re nǿ ráa’ dxǿ lɇ nǿ ráa’ ki kú bⱥ jy so’, jy e tⱥⱥ’ ‘myy’ jö my líi madxi nǿ rá’ jö re bíi’ náa’ jmýý ga jötu, jö re yää Ráa’ jö re jóóráa’ ki jö kúli kiü’ kí jöba dxǿ ere ký’ tá’ ka kö’.